Farzandimga velosiped o'ragatayotgan ota ona sifatida men unga birinchi navbatda velosipedni o'zim ushlab haydashni o'rgataman va shundan so'ng muvozanatni saqlashni o'rgatib qanday haydashni o'rgataman.